लोगों की आंखें काला, हरा, नीला, भूरा हुंद। कुल मिले ते चार पांच मुख्य रंग होंदन आंखों का। पर आजकल लोग खूबसूरती का खातिर आंखों का रंग बदली दे दा, ते खातिर लोग अलग अलग प्रकार का लेंस क प्रयोग करदा, जैसी उ बहुत हे ज्यादा आकर्षित करदा।